Ah par naꞌ xneꞌná porni ic̲h̲aꞌ segur o diꞌtse lëꞌ liëw aveces xiaꞌn liëw lën c̲h̲ap c̲h̲ats liëw pues, guꞌn guꞌnnma pues ineꞌma lo minn c̲h̲ixkwaꞌwu par giꞌd guꞌnn, ix̱ixkwaꞌwu izoꞌb sti guꞌn nkub x̱its puert o dzekna zak, zak dzekna lë per lëꞌ minnu ixal yu pues o diꞌtse c̲h̲apama sti liëw lëꞌkga gakdu pues, sinda siempre este minn nak minn c̲h̲ixkwaꞌ puert o minn c̲h̲ixkwaꞌ ic̲h̲ëꞌ gunu pues ga tsama ineꞌma lo minn lëꞌ minn giꞌd ixal yu pues xka dzekna. <noise>